Tokonyara kogora omogoko, omogoko ogo niga ore kebene mmmwanyabanto tabwati ribaga rinde rionsi aranyare kogora omogoko. Omogoko oyo ekero onyebwate niga okonyara gokora ebinto biago ase enchera ere engiya. Naende ekero obwate omogoko nigo okomenya ase obwororo tokonyara kogosana na monto. Kende gionsi, ogokora na omogoko, niga gekoba egento ekiya <hesitation> omogoko <hesitation> na egento keria omonto akogokera ekere agokora gose na egasi. Na ogenda nonya mogondo niga okogenda mogondo kogogete niga endagera eywo ekwama. Lakini ogende mogondo kogechiri, nonya na endagera okosimeka, tekoba, ase eng'encho ya ki igo okogenda gokogechiwa nenchera orareme nabo okonyora naende kweyakire no obokombe. Kwanyora ng'a no ne egasi ende yonsi ogokora, nigo okonyekora otari na omogoko. ogechirie. Igo bono mogoko, onye toiyo ase enyomba gose onye toyebwati ase efamiri, kende tikekonyara koba. tokonyara gosuka ekiagera onyore ng'a nobwate abana. Nobwate omokungu na abana no bare, kera rituko omosubati ocha niga akwoga gose omosacha ocha niga akwoga nonya omosubati oyo kare nonya na ekiombe agokora chigasi chiaye akorwa chibesa chiaye gochia ase ekiombe, ekero koewa chibesa chiria nabo akogani kogora nonya na amabati, nabo akogani kogora nonye na eng'ombe erinde atuge aengendereri, lakini kwanyora ng'a ekere agocha omogaka agocha ase enyomba, niga agocha na eriogi, iga akwomana, niga agoruta ebinto gochia gochia aria mogoko toiyo ase efamiri eywo, ebinto ebinge niga bigosareka gose niga bikoirana maega. Ere buya, ekere efamiri emenyete na omogoko na omorembe na morembe oyo tokoyonyora bosa igo goika onyore korwa ase nyasaye, goika osabe nyasaye erinde arwe omorembe ase chi enkoro yago, gose ase efamiri eywo. Egento kende togoteba ng'a chibesa, tokonyara kogora <hesitation> omorembe na echibesa, chibesa echi iga, niga chigogosukia gose niga ogochinyora erinde chinyare gogoi chinyare gokoikeraneria goikera ebinto biria biganeirie kogora ase enyomba, gose kwengendereri gose gwakanera esukuru fee esukuru abana, <hesitation> kobaakanera ekaro ya esukuru. <hesitation> abana aba iga no batagete banyore omogati barie, abana aba iga no batagete banyore echae banywe, abana aba iga naende batatware baratware omogoko bokorisia none eng'ombe gose embori eye iga kwagora. Onye tibabwati omogoko ase enyomba, binto ebi mbigokorekana, igo okonyora abana niga batigete ebinto gochia aria bakare gochiesa gose bakare gotara, gose batigire gochia aria bachire konywa amaru. Igo, omogoko ekero ore ase enyomba, nonye na ebinto niga bikoba, besa chibesa niga chigocha magega, ekero kwarosirie egraound, kiabeire nonye na ekero okorema enyomba, nigo ogochakera omosingi, goika orosie omosingi obe. Ekero kwarosirie omosingi obeire nabo okorigia ebisigisa orente obeke ng'a oyo na omote gete eye na emete gete iga ekobekwa iga eteneniwa enyomba eywo, erinde enyomba niga gekorosiwa, kebwate omosingi oye. Igo omogoko, nigo okonyerosia na omosingi, erinde chibesa ekere chigocha chibesa chirochio niga chigocha koichoria omogoko oyo onyare koba omuya gochia ase ebinto ebi kwarosirie, erinde nari ebinto biranyare goikereka ande ebinto ebio birakorekane ase obuya.